<hesitation> Mfiri nihufurie ni krismasi. Mweri wa ikumi na kawi, mfiri wa wasikukuu, hanikii kuichi mfiri waaa- waigwere- wakumi na kawi ichighire vandu vengi vafumie mah- mmh- thehemu mbalimbali. Va- vandu vathangana vandu waviana, vandu varekenyana vamu mwaka mzima vara navona, henaicho kindo nifurie nikule ighire- ighire ivona na vandu vengi. Ighire hii- ikumbie kumbushana phindo fingi mira vile petha ighire findu fingi viwiwa ehe!kuichi nitho mfiri wee chemba mng'e aah! cherewa korwa oh! vandu vaaya vanywa kwailiva khole mghire mduhu, vandu varehe nguo njisha niku- niifurie mbarare ni- ni- nimverie igheri lichakamka nihileghire lichangamke sana. Nihileghire vindu vangu vengi wakuvise mbalimbali, nimwacho mwarive vona findo fingi kwairimaii igeana vandu vengi. Na- naivona findo fingi vile kila mfirichi hena mifirigi huneichi kesho wasindifureta kioshi.